Tarihi lesdi mai kanjum on sare laamu jarande je malay ha malacca. sare laamu mai do mari daraja masin je ummatoore mai wala fija be kala ko waddinta sare mai fitina pat. sare mai boddum masin den Bo ardiibe mai do wada aadilaaku masin.